Kultura indiane është jashtëzakonisht e larmishme, me një trashëgimi të pasur të feve si hinduizmi, budizmi dhe islami. Festat indiane si Diwali dhe Holi janë festa drite, ngjyrash dhe shpirtërore që pasqyrojnë lidhjen e thellë midis fesë dhe jetës së përditshme.